Ta chídaa chídaa lu'uliu chidaa kaanu ndi'aa tatixiiko andívi koxiidin ve'e nxiidiin mudu iotinxiidin daava'ati ve'eti xiidin texa'ayi yandioo nini ni xeeyati jaxiiniitniuuniti te ndiaati niine daava'ati ve'eti inkaati te achi kutniuuni inni naakiinindo ve'eti nikati xi xiidin xeetniiñu'uxi tiuku ka ve'eiiintitiuku ka vee ingakati kodeja menti daava'a veeti yuuka kutniuuniinindo naati naati kuti io in kaa veeja